Mi yi be wi nɗye mi ga mi nuko do nɗye tswashe a tnu tnu gi wo yna fye nɗye tswashe a gi he tnu tnu ge hega ya tnu tnu ge yna, he fye nɗye nɗye hega ya tnu tnu ge yna wo fye ke kpe ya feri hna no, shna nɗye efye ri nyi ze wo ri ku ka hna, he tnu tnu fye, wo sa ɓe, ke wok e kni ya, ewori ɓe, ɓe wu hni nɗye nga gi he yna; tnu tnu nɗye eza hega ɓwa wo, ha po yaje bon, ɓena, hega lo tnu tnu hank e agi he wo yna dna, nɗye epya ga zo. Tso a ɓe yi’o, za nɗye hega ɓwa tnu tnu, he lo tnu tnu ɗye shna nɗye ɓmya yna yna n, ke he go epya wo hna he dyi, yna nɗye he ɗyi hna e-ɓmya n ɓena, yna, ɓeɓe nɗye zaza, he ye we ɗyi wo riba enyi ze yna bmya gi he snu wo tnu tnu ewo ri ɓe miga gieshawura ɗye-za nɗye ha ɓwa tnu tnu yna ha ewye ka dna he snu tnu tnu hna shna nɗye a ye gi he snu yna, shna nɗye tnu tnu hna, wow o a ɓe knikni yi, bedo wo ɓe ɗyi bnya gi a snu yna yi yna, ɗmya gi zango he snu tnu tnu hna lo kyo, ke he ɓwa wo yna dna he ɗyi wo du, esnu ya ye, tso, nɗye ha ɓwa tnu tnu hna ynadna ga zhi he bmya gi he ɗyiwo ɓedo ha azaman goi. Aza ndɗɓye ɓa mahe enyi ze ɓe yna, e ɓmya he ɗyi he pya woha ɓa za mum, muhni heɗyi ndye hega yi nyi goi e bmya gi he dyi pyawo mu ni, hega yi aɓyi, e bmya he ɗyi he ɗyi he ‘pya wu ha aɓyi za mum, ban de tnu tnu nɗye hega snu, epya won dye hega go he gba ɓa makata woge ke he si ede kpe ɓa go yna ɓmya du he ɓwa ko naila, he dna ɓa ẻ de gu’o dye ba si yna g eke ba dye du ɓa sagala fi-e nyize ewo ri ɓe, nɗye eza ge ɓwa tnu tnu, ɓmya, gi he dyi he pya wo de wyegu dayi hega ɗyi ɗyi nana ke he ɓwa gbe due mari na aɓe ma tnu ɓa ye zha bmya gye ha ɓa pita ki, wato, nɗye hega ɓwa tn tnu, nɗye aga ye he esa tnacha ẻ tnu tnu ba bmya gi he shit nu tnu bas a dye bmya he lay age yna bmya he lag age, ɗye sa hega ka shi e tnu tnu ge yna hega ɗye aɓe ɓe mwo, se sa hega ke pmyi ge chnuawyi yna hega wo ɗye eze ɓa zhi ɓe ẻ wori ɓe, za nɗye he tnu tnu yi ba yechi nyi yna, bmya gi ha wye dna kyna he chi ba ye sa nɗye a ye he ge yna he shi’o san dye muhni ɓmya gi he lag age yna he ɓwa gala ge du. Azado yi’o sa nɗye ha laga ye chnuawyi yna aɗye eɓe bu sari ha ɗye a ɗye wa he la dna e yaje wori han bmya m. Hega, he pyawo go bmya gi eza he tswashe ɓege, tswashe eɗye wa gi he tnu tnu yna bmya gi he snu wo yebo ɓedo he; pya woe muhni ‘pya wo, e bmya dodo hna bmya he kpe ynad chnwawyi he goso ẻ epya ynawo kpe tnaba hna lo i mean kpe gnuaba hnalo, hega ɓa zo bmya gi ha, ko ha ɓe so mutala mutala nu ẻ eya hna 2020, hega ɗye ɗye ha ɓwa ynado la so shi, nɗye gas nu ‘pm yna e bmya gi eza ha, ɓwa tnutnu he snu ɓe sari de he piya wom azado go ɓamyi ɓa ga nyigo k aka chni chni ɓa ɓeɓe ge, to nyigola ɓe yi kpe ko ɗye yi zango ɓetan tso bmya gi yi snu whyemwa de nyigo la ɓe. Ɓena, nɗye hega yi za ɗye tswashe a e byi zogo gu heya he ma aɓyi yna bmya ha ɓwa wna he nyigo gbmari ke ha e ɓwa wna ha ɓyi hna, ha ɓa makaranta ‘wo gba mari gi he ɗye ɓa ɓa epa kpmi ɗyegoi ɗyegoi fi nyi ze’o ewo soso nyi hna woyi be aga bwa ɓwe ga yna num ɓe na, nyize ɗye nyize a ko na, hega so yna ɓore, ẻ nyize nɗye hni ɓe m he yi yna yna nu mwo hega go ha dyi ma ma, ha go ha ɗyi mama fye ɗye he zhi gɓmiya go tnu tnu’o yna he ke yi yna yna soso shi’om ha ɗye, ha ɗyi kpmankpe. Ewori ɓe, ɓ nɗye nga dagi azan dye tswashe a zogo giɓa ga ɓwa tnu tnu, ko ẻ gbemnati tso e ɓayi kampeniyi nyi to efa tnutnu nɗye eza snu yna bmya gi eza he nufa he go ynado so, ke he snu ‘pma de ewo mari nɗye ga da ha nukoda za gbma, he nyigo de ha, ha zamangoyi de ha ɓyiyi gbma yna. ɓe nɗye ɓmya ɗye eza snu de he ri yna dna yna de era yna hnan.